Anniversaire ty moa zany da <laughs> mahafinaritra amin'azy io izy asiagny décoration gn'andragno gnao, magnomagny gâtreau zakabe farany e tianao ame siro tianao, gne tena tiako moa zany e chocolat io da gaga iaho ino itiavako an'io, <hesitation> invitegny aby e nama, ze nama akaiky anao zany, ze olo tia fety avao koa fa sy raha olo kamokamo a da avy avao izy a mipetraky amigneo fa mba olo mitovitovy fagnahy aminao.